Óra̱ xu̱wán rá, xóo rí nuthanmijná ikhiin xu̱wán, ído̱ rí nu- nawii̱n rá, nduyáa̱ khii̱n rí na̱ꞌkha̱a dxájúu̱n rá, así que nuni̱i̱ kólii̱n nuni̱i̱ ajndo xóo na̱ti̱ñúu̱ ini̱i̱ rí na̱ra̱ꞌe̱e̱ inúu̱, nu̱ni̱jñ <hesitation> ejnée̱. Xkuaꞌnii nuñíi̱ comunicar xkuaꞌnii nuthannmijnée̱ khii̱n rí, e̱ste̱e̱, <noise> <hesitation> a̱nguíi̱n, <noise> xu̱wa̱án tsí nambáxúu̱n jmíi̱, xóo eꞌne rí dxíñúu̱ o dxájúu̱n ini̱i̱ rí nuñi̱mejnée̱ rí entre ikhii̱n nothanmijnée̱. Mbáa ni̱ka̱ ná nigájnuu ni̱ka na̱ꞌkha̱a nuni̱i̱ kólíi̱n, xí ni̱xkamamijná̱. Ámba̱ rúꞌkho̱ jndo xóo na̱ti̱ñúu̱ ini̱i̱ na̱ndra̱kee̱ inúu̱, na̱ja̱nú mbáa nanijñúú inuu mbáa, e̱ste̱e̱. <hesitation> xkuaꞌnii none tsí xu̱wán. Óra̱ xúꞌkho̱ má édo̱ rí ndayá tségoo xu̱wánꞌ a̱ꞌgo̱ rá, montóon xu̱wa̱án nagóó tsu̱dúu̱n. <hesitation> hay veces- hay édo̱ nguáná rá naꞌpho̱mejnée̱, naꞌpho̱mejnée̱ pero, xkuaꞌnii rí ndayáa tsígoo khaa xu̱wa̱ánꞌ, janjánꞌ, mbaꞌiin xu̱wa̱án rigu̱ún tsu̱du̱ún, mbáá montóon xu̱waánꞌ rigu̱ún tsu̱du̱u̱ xu̱wán tsí ndayáa tségoo mbu̱jú.